Ein, ein, laha biby tsifany raiky reny, zany hoe tokatsifa rey ii. Tsifany raiky iny zany maranitsy raha iny. Da lafa maranitsy iny, iny zany fiarovatenany iny. Tombohiny amy tsifany iny <hesitation> ze manadaladala azy. Sady hitany fa somary ho ratiraty aminy, la tombohiny amy tsifany iny la loaky, la maty.